Kunangga ma segek, kunangga ma angom, kunangga ma levat, kunangga ma angthit pet, kunangga ma angthit pet de segek <hesitation> kunangga ma angthet pet de devaong kunangga ma ngthitpet de levavet, kunangga ma ngthitpet de levavet, kunangga ma ngthit pet, kunangga ma ngthisem.